komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá tökum á Hollywood mynd á Húsavík fjöllum um bestu heims og sjáum hvernig plastrusl getur orðið að litríkum körfum ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir það var mikið um að vera á Húsavík um helgina þegar tökur á kvikmynd um Eurovision fóru fram segja má að bærinn hafi breyst í sannkallaða Ferrell er nú að vinna að kvikmynd sem fjallar um Eurovision söngvakeppnina þar sem íslenski keppandinn er í lykilhlutverki og sagan gerist líka að hluta til á Íslandi íbúar Húsavíkur hafa fengið leiðbeiningar um hvað þeir mega og hvað ekki á meðan tökunum stendur það má ekki taka myndir af leikurum á tökustað og bannað að fljúga drónum nálægt einhverjir Húsvíkingar leigðu út húsin sín tímabundið fyrir verkefnið og sumir verða í aukahlutverkum í einhverjum atriðum hvað varstu að leika í myndinni bara einhvern krakka sem var að leika sér í skólanum ísland hefur kannski ekki enn unnið Eurovision keppnina sjálfa en verður alla vega í lykilhlutverki í þessari stóru bíómynd um hana bandaríska

sá og sigraði á heimsmeistaramótinu í fimleikum sem lauk um helgina hún er sigursælasti fimleikamaður sögunnar á heimsmeistaramóti og er af mörgum talin einn besti íþróttamaður heims heimsmeistaramótið fór fram í Stuttgart í Þýskalandi og lauk um helgina margir fylgdust spenntir með hinni tuttugu og tveggja ára

hún vann fimm gullverðlaun á mótinu og er nú búin að vinna samtals tuttugu og fimm verðlaun á heimsmeistaramótum þar af nítján gullverðlaun

á Ólympíuleikum og heimsmeistaramótum hefur

samtals unnið tuttugu og níu verðlaun hana vantar fern verðlaun í viðbót til að ná

á þessum tveimur mótum fékk líka tvö á mótinu nefnd í höfuðið sér það er gert þegar engum hefur dottið í hug að framkvæma það áður og tekist að ljúka því á stórmóti var tvöfalt heljarstökk með tvöfaldri skrúfu hitt var í gólfæfingum þar sem hún tók tvöfalt heljarstökk með þrefaldri skrúfu það eru ýmsar leiðir til þess að endurnýta hluti og stundum þarf bara að vera skapandi hópur kvenna í Víetnam hefur tekið höndum saman við að breyta í stað þess að henda plasti í ruslið hafa konurnar tekið saman heillegt plast og endurnýtt það fyrst þrífa þær

vel og vandlega og vefa síðan úr þeim körfur engar tvær körfur eru eins en þær eru allar mjög litríkar þær eru líka endingargóðar vegna þess að plast er slitsterkt efni körfurnar eru svo seldar á markaði og stundum seljast þær áður en þær eru tilbúnar markmiðið er að draga úr óþarfa umbúðum og rusli og framlengja líftíma plastsins í leiðinni það sem í fyrstu virðist rusl er hægt að gera að mjög gagnlegum hlut ef maður notar hugarflugið listahátíðin list án landamæra stendur nú yfir hátíðin er eini vettvangurinn á Íslandi þar sem alfarið er lögð áhersla á listsköpun fatlaðs fólks og þar fá alls konar listform að njóta sín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 og sjáumst á morgun